Laha nisy zay olondraiky nanafindraha nanafy tantara i, ohatsy tanatara tena mamo-sarotsy da tantara minday fanimba anivon'ny fiaraha mony <noise> da soa i hafeniny avao soa i tsy tsarainy avao.